éjo amáchelé ṉńá éw̄o̱ ýiéṉ ká úfo̱kṉẁed. m̱m̱eká úfọkṉẃed, ádé ké Inémechit, iwide. iyiehe se Inam mien ami nfifiok nsio̱. nkala, nwo ḵe idem̄ icho̱hẹ ké īni̱ adehe. ufọkṉwed ewọ ýiéṉ kami, nká ke úfon. Idem ámi, ṉkemeke isio̱ nkala ké ulo̱họ. nḱpo ade, ána, ṉkúd ṉwo ké m̱ḿ̱e ká. nwe̱d cide ke Ine̱m̱échit nun nyon ke. Inemechit. nkemeke, ide idém aćho̱n. ánwó ké, Idém̱ adó̱dón. Nṉam̱a úto nkpo ntele, ánṉa ńká ké. inemechit núṉ ńyọn ké Inémechit.